<hesitation> yimɓe ana certi yoga nii, ana waawi taweede winndaali fay, yoga duu so wanaa winnda ko anniyii halde koo. Ko tawaa fuu tawee aɗa waawi, ko kaalataa ko aɗa anndani ɗum sanne. <hesitation> Fulɓe na mbiya fasiyantaako, walla mbiyaa ñeeñal. Ayyo, ɗun kaa nde tawreɗaa fu newente.